Mi arta e mi wadda moota adaynga suule, nden mbo mi maɓɓita onboogel ngel mi resa, nden mbo mi wadda mbuututuwa ngan, mi hawta nga e tankiya moota ngan, nden mi sorna nder gaska calga ɗum, ndeen mi kunnoo inji, mi ndibboo suule ɗen.